Étté ékámì édé ágwò ánáán, íkó ámmó ékésé émmà ítáñ íkáná ade íkó ánáán. ámmó étàñ íkó ánáán. étán íkò ánáán tùñó k’ùwém ámmó. énàñ étáñ íkó ánááñ tùtù ámmó ékpònògwò émmá, étáñ íkó ánááñ tutu ámmò échóñ ákánádén émmá. étáñ íkó ánáán tùtú ámmò èligwó ùsén ámmó ékpáná ékpóñ ùgwém anyém. ámì ñtíe ájén ámmó. ñùñ ñtáñ íkó ánáán áké ámmó éké tàñá éják énúm ánùñ ñníkéné ñtáñ. ányé ñsùk ñtàñ tùtù mfíném ñsùk ñkákàísó mmò ñtàñ íkó ánáán ámmó ékétáná dé. mmé éttété ámì éké tàñà de. Íkó ánáán ádé íkó ítùñ ásid. íkó itùñ ájid ádé. ádé ákpáníkó.